الكلاب عمتا- في نوع كلب-حتي لو طبيعتو انها شرسه-فالكلاب وديه مع صاحبها وعمرها ما تأذيها-وعلي حسب تربيه كل كلب-هتبقي وديه الكلب مع الناس الغريبه مش مع صاحب الكلب